Фарҳанги Испания пур аз рақс, мусиқӣ ва эҳсос аст. Фламенко, коррида ва ҷашнҳои анъанавӣ чун Ла Томатина ё Сан-Фермин бисёр машҳуранд. Мардуми испанӣ бо меҳмоннавозӣ ва зиндагии шод маълуманд. Ошпазии онҳо бо таомҳо мисли паэлла ва тапас машҳур аст.